أول شي البضى حج السيارة، ثاني شي، الماكينة، ثالث شي الكفرات. عندك رابع شي، الداخلية خامس شي، أكيد نظام الاحتراج، سادس شي، نظام الكهرباء، وأكيد المفتاح وشفرات المفتاح، و <hesitation> موية الروديتر -الروديتر القزاز.